Tuempusha haana mdwaa kuwe na maisha ghakwa hanji, nki njingenjeri i- imanya findo fingi nimka- mka wakwa. Kwiichi mka airima ikovia airima ikorora verikurire haswa hena- hena- hena maisha kindo- kindo mwavie na <hesitation> hanja wakatiwo washighe kata tamaa na kindo fulani, kwanza ata ithomesha vana wakati mwenu ndio wasoma shule. <hesitation> Kwairime iyoghoha nagheriwa nyiliha mera mkaa kovieku kuicha ata ukaa- ata uka- uka ukabunghanya kidogo kidogo vaghenda uko vana vakithoma henachio kunaongoa henachio mkaa- mkaa njii- anjishaiwishi rukwenyi. Wakati ule ulekwarima yevowathi itika mwana shule tenigha ni kindo koraghaeirima, mera itokana na mapato yenye ya kila msimu. <hesitation> mkarime yekubiha fundu mwitika findu bwa ipughutha tha bajeti ya kijo, na mwiirime ipata akiba yerendaiwia ada ya shule. Mwetho di mka mkaa anjishawishie findo fingi hena, haswa hena ithomesha vana mkaa anishawishie vindo vingi sana.